عشان توفر فلوس حاول تنظم مصاريفك بشكل يومي، وحط لك ميزانية. ممكن انه تستخدم العروض والتخفيضات في المتاجر بس كمان حاول قد ما تقدر انه ما تشتري بشكل عشوائي، وكمان دايما خصص مبلغ بسيط انه تخبيه، حتى لو كان قليل، مع الوقت حيكون يعني له تأثير مرة كبير وحتجمع مبلغ.